Sakafo ndrô olo be taloha àby io tiako zen̈y: karà ataon̈'ery saoaba edy ai, efa fômban-drô efa talôha raha zen̈y. Raha miaro vanio zen̈y amin̈ay aty ten̈any tsara, bôkà eo mokary vary, karà zen̈y koa zen̈y ten̈any kolontsaina aty zen̈y man̈ano raha zen̈y. Avô mandoky, atao loky gasy amy ny hazo maty, mashiro ai.